Ia, kolontsain̈y ndrô Pakisitan àby io ndreky, raha fatôn-drô io zen̈y. <hesitation> Maro karan̈a maro karazan̈a zen̈y kolontsain̈y ndrô. Avô zen̈y irô zen̈y manan̈a <hesitation> folo dimy amby fomba fiteny any zen̈y irô amin-tan̈àna ô. Irô zen̈y malaza resaka sakafo misy misy episy àby àby io. Fahaizan̈a lamoziky, ndreky resaka fôlka zen̈y in̈y ten̈a nampalaza irô resaka lamoziky.